Ka dinga dzi ahani kura gah pwi. Karatu kam ba abunda yawuce su tara ngimba karatu tum adiwai karatu yana da ampani sosai karatu yana da ampani baka gan kurma ma zai shiga makaranta muhatu maz dza mure akwa makaranta saboda miya dara bara ilimi <hesitation> ilimi dukuai ndir ngil ilimi adi wai wannan manya manya shugabane dun ba <hesitation> madar ta karatur wai dura ya mulki niya ai daraya wai a, shan karatu dzasiya kir aladar toh ama mapir gata kata karatur madiya aga sunan tigadiya ya karatuni pampam han nam tiya karacini dakwu adai nam tiga karacini kurda adai nam ag karatur ma pam sunam akwa duge geh ga karatu ma pam su tigi hau akwa duge geh yo maga ta karatume aga karatur mai kyau kowai. Nam adlar tine adiyapir nama a liba aka geh akwa wani abu ba ama karatu kam yana da ampani dza ka ampani sosai toh anti ka hyel tur dzlare koh shugabanimu da muna magana tumura labar ata kirma tohi shan hyel dza siya kiri hyel dzakirfi ahaniari in bahaka ba darma adiyaka yidir dar wai adiyaka yidirdar Kadar dzukti anamuri nzir nzir dunyar muri dunya inini ini ngimba dinnar muri <hesitation> zir karatuma dzor pwi kilir maa, kata kurai degree ma ga diya pwi kilir wai balema gi lika tsukar primary ma wanna kil tine dir kiltinhe akwa kilir ma adiwai <hesitation> in bahakaba da masu irin dzir masu gi kurai irinsu degree gada pwi kilir ndi kurai ai dir nger makaranta adiwai amaini kulini makaranta adi ya nziweh ndadiya hau karfi ma saboda nda diya pwi kilir wai gi kurai ma gadiya pwi kilir wai a a made daku zakaiyi ga mbizi kiti kakadu aga karaeini daku, ngimka ndi tara karatu gaskiya ngimba ndi kurata karatu karatu sosai daku magir ta karatu wai ini su tu gira ta iya ni gura iti pirta ya ai gura yati pirteh weh <hesitation> toh ama daku ai karatu ai ka hyel bana kowai in bahakaba karatu yana da kyau to rayuwa magita karatuwai mira tiga pwi? Mima tiga pwi wai ka dzi bungu ahani wana ku tine akwa kilir ga nzi gi ta muari akwa makaranteh weh wana kil tine akwa kilir ko primary ma magi kurai ma hapar giyatu makaranta balema gi lika ya universito ai gi yati makaranta.

Ah-ahga rasa suti gadaya ma hyel mburi gilani adamuari hya palu tsuwai ndi kilta tsuwai hatsa ga kurai aka dinar hyel ga kurai ama jir kura aka makaranta ai paidar adiwai zir kura ta ya makaranta mitigaya kiri ai zamani kulini ndazi kura ka makaranta ma wai makaranta yana da ampani ndai mdi kure makaranta wai ko kuma ma kulini ndai ndzi kura makaranta wai bale gaka lima geh sideh <hesitation> adiyayawai makaranta daku sosai makaranta daku mage ndikura aka dufe gha hapir makaranta ai dawa ama ma gi de aka dufu tige wula ampanin makaratanta ga ha pir makaranta ai daku wai makaranta daku sosai yarma yar ya makarantari ama taya layar mapani wai ama ina taiya layar mime wai toh antu makaranta kam tina ngilba makaranta daku sai godiya acigaba dayide allah ya taimaka.